Ad ezempi ël ciat ner che a porta sfurtün-a, secund mi al e pa vera però a dizu parei e d'aute sai pa përché l'ai mai aprufundì sta coza e cuindi sai pa